Cald goon biu <hesitation> bsia ñä lone bsia crioll biu lone chic biu bechtil colandr shiit shiit kiash <noise> comín biu lone comín ra nic biu lone, guine va callua beñ ne <hesitation> ried beñ re riet tone cada vier riet banga cada viernes beñ na tlacolula ni ne ried re <hesitation> pa huibeñ shi goon <laughs> ga ne re rca bel bel par rac cald ra bel siite nic nac nishru chic rac ne cald lla chi cabeñ tasauj pe nic renca sa ruñ beñ preparar nic rie lo ceit o yesane lo bú nac tasauj lla bel siit nic rac ne cald china cat ni rlas beñ gau beñ ne na ni dadua tagol na sa a asta te beu chic ba nu beñ scan gau beñ ne hiit mas ru rau beñ ral ru soop lone o rac ne ora- orac ne tinga rac ne tamales Na bel hiitga na re ruñane en rajas rsela bkiush shiit lliñ ñä ni ne ru lone don gaine chic nish ba cayau beñ ne, shomil ish ba juí shomil chine beñ ne molin lla de yot coba chic sel beñ ceit ne chu <hesitation> seit lone guñ beñ ne masarne que chin ba nacne- ba nacne su punto lla roc rcua cuela ba guch ra cuelga chin len cuelga chu rane lla ndet ba guí sa ra ndec bkiush, lliñ ba juine junt chic loga rsela bel ga bel hiit lla chica pur chusine lena cobga chune pues cayeitine chin ba nacne rac ne nis te nis lim ni o cafe sa llene beñ ne tobane con <hesitation> café rsela tla canele chen zurc lone ba cayei tine rsil re beñne con a ba ca llau beñne con yët ba ca llaula ne lane mertis nubuelt si rdaune hiistil na ni rubeñ na caprich. O rau beñ <hesitation> bescuch o rau beñ ne rni beñ nde ni ru hiistil coneuj ni redont rec ni bulie yët ah lats rca a ne lats rca hiistil ga mertis ne par si bdaune chic rni beñ riet tagol rni beñ hiistil ga rsu shi rni beñ riet tagol nic raune.